Ashaanabu toa hootinire saye nafthirou kesti ashaanaman waddi hiti to waddi hiti so loa hiti man kohak deko ideo hootinira koha leda koha roba